Aripchikei ngokaik chuk, kokeny aa atinyei tuuk chuk. ko a kopetushechoe kokeny kokapek kenyishek muut, kokakosiran serikali, atinye paishenyun ne nenyu, nachonchinikei ropishek chuk eng kila arawet, ko rapishe chu, ayate mng'arenyu, noyoe sikokonan rapishek che chutu kila eng' arawet, aya ayaitchi kei mng'aret ap ngoroik, nepo kweyonik, ak nepo tukun alak chechang, much ayat akot mmh.